أنا أفضل اني يكون عندي زرار أوقف بيه الزمن لأني ساعات بتحط في مواقف محرجة أو مواقف أحتاج اني اوقف الزمن عشان خاطر اقدر افكر أو أخد خطوة كويسة لأن احنا بقينا في زمن فيه السرعة عكس ما انا هرجع للزمن أنا بالنسبالي اللي فات خلاص انتهي انما اللي موجود دلوقتي اقدر اتحكم فيه في الحاضر أفضل من اني اتحكم في اللي فات.